والله يعني نفس ما نجوف فاجأنا هالغزو الفضائي وانا بما اني الشخص الي يقدر ينقذ العالم والبشرية راح اسوي كل شي اقدر عليه عشان نهزمهم اعتقد انه اهم شي نجوف نقاط ضعفهم وعلى هالاساس نسوي شي ذكي يعني نقدر نستخدمه حق نفوز عليهم